<hesitation> Karaha <hesitation> famkotrehina <hesitation> hagnigny regny, regny ko matetik zegny karaha hoe <hesitation> misy processus biologique zegny regny e. <hesitation> Ôhatra zao e, labiera, frômazy. Ahotrika andro maromaro zegny izy e, de efa misy singa zegny anatin'iregny akao, m- ai- igny zegny no miasa de mamadiky leh- le hagnign ho lasa <hesitation> ho- produit vaovao ndraiky izy avake afaka andro maromaro arakaraka le produit koa zegny e.